mota kessa ɓonga nii ha lesdi am ndo yara million ashirin yahugo million talatin. Mota kinga bo don yara bana million sappo yahugo shappanɗe go e reta